Ñy fomba fañajariany ñy solosay ñy torohay moa aminy ñy alalany ñy disiky santraly, manahaky anizao ñy fañajariany ñ'azy: <shushes> Lafa ampilirinao añatiny ao ñy raha ilanao ao iabiaby, tanjahiny añatiny ñy memoira santraly ao, misy ñy atao hoe diska dura ;aminy ñy alalany iñy ñy ahafahanao mañajary azy.